जी हाँ जानवरो मा भी मनुष्यों की तरह भावमा महसूस कन्न की क्षमता होंदी, वू वे ही तरीका सी उत्साहित खुश और डर महसूस करदिन, जन्न हम आम इंसान। जानवरो मा भी भावना की पूरी श्रृंखला होंदी जे मा भय ख़ुशी प्रसन्नता शर्म परेशानी आक्रोश ईर्ष्या गुस्सा और प्रेम शामिल च, जानवर भी दूसरा जानवरो का प्रति भावनात्मक रूप सी प्रतिक्रिया करदिन